जैसे अगर हम कच्ची मछली को फ्रीज में रखेंगे। तो वो कम से कम सात महीने तक खाने लायक रहेगी और अगर पकी हुई मछली को रखें तो वो भी दो महीने तक रहेगी।